Nta la storia di lu Sudafrica chiddu chi mi veni ‘n menti e l’apartheid chi significa “spartuti”. ‘N pratica nna lu millinovicentuquarantottu, lu guvernu fici na liggi chi diceva chi li genti cu la peddi niura nun avevanu diritti comu inveci l’avevanu chiddi cu la peddi bianca. Fu na cosa assurda anchi pirchì li bianchi eranu assai chiù picca di li niuri. Tutti li privilèggi eranu sulu di li bianchi, li genti cu la peddi niura eranu cunsidirati scartu. L’apartheid finì nna lu millivonicentunovantunu, doppu anni e anni di lotti purtati avanti supratuttu di un omu chi si chiamava Nelson Mandela.